Kalau untuk kentang sona peda ni mamanak yang sejuk no mamanak makahatuk peda boso campur no hata esa boe londiak.